العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي تكون يوم أجدر أريح فيه من ضغط الشغل، أكون مع العائله والأصدجاء وأطلع أماكن جميلة وحتي أستمتع بوجت هادي بالبيت، أحب أخصص وجت لنفسي عشان أجرأ كتاب أو أشاهد مسلسل حتى أمارس رياضة بسيطة، أهم شي أكون بعيد عن التوتر وأحس بالراحة.